Ang hati barsa o chollish ponchash ta email mano. O email kwbangma kaam ni email jemon office ni dolrogni tei chakiri rok ni email. Office ni email khe office ni kaam ni bagwui rohorjago. Dol rok ni email khe kaisa kaisa no bahai khe tonglai abono swnglaima email. Waisa wuisu khe chakiri ni interview ni bagwui rok email mano. Amo baade bo kwbangma nangma tei nangya ni email bo ahai no fai o. Aboni bagwui no joto dalogwui hati barsa o ang chollish ponchash ta email mano.